<hesitation> So ƴeewii ruus en jooni, buuru ɓe ɓuri ñaande. <hesitation> Eɓe ndefa kulle joorɗe. Sabi alkama feccere muuɗun fuu to leydi maɓɓe too iwata.E ley <hesitation> anndal an minka so ngoomga.